علشان أركب قطعة أثاث لازم أجوف الدليل إلا يجي معاها وش مكتوب فيه وامشي عليه بالخطوات... لين ما اركب القطعة كاملة.